Alura prima dë tüt deu savei la lingua dël pais ëndua sum perdüme e al e ün bel problema, se m'perdu ën Inghiltera mi cunosu pa 'na parola d'ingleis e alura deu cumüniché mach a gesti cun le man e indiché che m'sun perdüme e feme feme di ëndua m'trövu, ëndua al e ch'a ie la stasiun dël treno pi vizin o magari ëndua al e ël sul, da ëndua a sört, ëndua a nas